бақсы мен балгер біреу үшін соңғы үміт енді біреу үшін жалған сенімді жетелеуші адам
қалай дегенмен көше бойында келешекті нақ болжап беруге дайын
бұл нәрсені көп зерттегенмін
әрқайсыңызды да қосып бере аламын
ой арқаң бар арқаң бар арқаң бар и қостырады кәдімгідей сосын біреу ол бір ондайлар да бар
шынайымен шатастырмау керек кәдімгі қазақтың қанымен келген бақсылар да болады
олар оны а бірақ оны біз жігін ажырата алмаймыз
сондықтан бұл жерде бізге қалай қарау керек
мысалы ешкім сосын жаңағы бақсыларға табынбайды
бақсыларға табынбайды аллаға табынады
просто себепкер ретінде қарайды да бұл жерде

болды білімді адам ол бақсыға дәрігер ретінде қарамайды
дәрігер деген бөлек нәрсе ол оқыған тоқыған білімді адам
шариғатта бар ғой дәрігерге ауырсаңыз дәрігерге барыңыз деген бармаймын да ұнамайды да
жоқ мына кісіден бір ыыы
енді жасыңыз кіші ғой меннен
мейлі менің аруағым үлкен
ы аруағыңызды мен танымаймын енді бірақ ауыз сөз мынау деп көрсетпе қолыңмен маған мен сізден бір сұрақ сұрағым келіп тұр енді қазір
мен көріп отырмын мен келгеннен неравнодушный болып
ііі сізден сұрайтыным енді мысалы жаңа сөздеріңіздің бәрін естідік білдік
мен туадан бақсы болып келдім дейсіз
мысалы қандай дәлеліңіз бар мысалы үшін
дәл қазір қолма қол сұрақ қоюға бола ма
а оны сен бірібір көре алмайсың мен көремін аспанға қарай көрсеңіз мен бір сұрақ
қазақша түсінбесең не суждено тебе этого знать сұрақ қойғым келіп тұр сізге
бақсы деген нәрсе мен білгенде бәрін біледі сен біз бәрін білемін деп тұрсыз
мен өте бір қиыншылықта тұрмын қиыншылық болғанда шынайы
айтып беріңізші кәні қандай қиыншылықта тұрмын шын айтыңыз шын
жоқ ол аға сіздікі дұрыс емес қой бұл жерде мына кісі енді нең кетіп отыр осы жерде сенің ау
ы нең бар менде соншалықты төбелескендей болып айқайлама маған айқайлама
айқайлама маған айқайлап тұраным жоқ бақсы деген нәрсе жұман ағаның өзінің дауысы зор шығатын кісі
сыйлап отырмыз
сыйлап төрге отырғызып сізден сұрақ бақсы болғаннан кейін енді сұрауымыз керек
жоқ ыыы осы ретте қалимаш апай сіздің осылай ыыы киінгеніңізді көреді сіздің осылай бақсы екеніңізді біледі бірақ сізді осы сынайтын адамдарды жиі көретін шығарсыз
народ любит жақсы көреді
не айтсын сол айтсын мені народ жақсы еркелетіп мен үйде отырсам үйге келеді
малын алып акеледі россиядан келеді менің қолым төрге отырғызып қойды сталинград волгоградта өзім туылған жерде
ііі сізге біз қазаққа бақсыға сенеміз деп үйіне шақырды малын берді киімін кигізді шапанын кигізді вот так
жүрген жерім той не айтсаңыз соны айтыңыз
енді арнада қысқа жарнамалық үзіліс
бағдарламаның келесі бөлігінде біз өзіміздің жүргізген зерттеуімізді көрсететін боламыз
арнамыздан ажырамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз ыыы қазір мен сіздердің назарларыңызға жұман аға жұман аға кешіріңіз мен қазір сіздердің назарларыңызға бір суретті ұсынғым келіп отыр танисыздар ма
жақындатсай кәне жақындатшы бері қарай танимыз менмін бұл
мен осы осы суретті менің әріптесім қалаға шығып көшелерге шығып бақсылармен тілдесті
мен туралы сұрады
жалған бір ақпарат берді
соны біз сол ы сол арқылы біз тексерген болатынбыз
ол жерде айтылғаны менің әріптесім мені өзінің жолдасы деп таныстырды
соңғы кездері біз ііі әріптесім екеуміз ұрсысып ііі тұрмысымыз болмай жүр
ол енді жалған ақпарат
енді қазір біздің бақсыларымыз не дейді екен балгерлеріміз не дейді екен соны бірге көрейік
мен сізге сурет көрсетсем суретке қарап айтып бере аласыз ба иә болады болады болады ғой иә өзіңе болса біреуге болса да болады кімге салайын
мына суреттегі жігітке байланысты менің жолдасым
просто қазір отбасымда кішкене қиындықтар болып жатыр да бізде ммм
көп ойланады бала да бала қазір кішкене өзінің шаруасын ойлаватыр бала
өзін ыыы оның жұмыс істейді ғой работает да
иә жұмыс шаруасын ойлаватыр
ііі міне міне оған оған көп испытание болыватыр
работу жұмыстарын ойлаватыр өзінің шаруаларын испытание да мхм
ыыы где работает он
ол просто үйге келмейтінді шығарды а үйге келмейді үйге келмейді
айтпай ма ондай ешнәрсе білмеймін бір проблемасын кішкене ойлайды

иә сондай бір түсініспеушілік

ну прямо көп болған жоқ
көп болған жоқ па ааа енді екеуіңе испытание болыватыр алладан
ол өзінің шаруасын тоже ойлайды білмеймін проблемаларын жұмыс шаруасын

ыыы сосын оның өзінің характері бар кішкене сондай характер тез ашуланады тез қайтады
бір бір ашуланса солай нетіп қалады характері бар
әсел әсел
әсел қайда жұмыс істейсің сен банкте ммм

көтеріліп кетсе а иә ашуланып кетеді
қай жақтың жігіті көкшетау ашуланып кететіні бар

жақсы көріп қалғансың ғой иә иә ммм
ааа тапқан табысын көрмейміз
жаман балалар мұны жейді бұзық балалар бұны алдап алдап ақшасын алады жейді өйтеді бүйтеді пайдаланып жүр

мен ондай ақша алыватқан жоқпын он бес мың он бес мың қол ақтығымды ғана бересің да енді сонда жұмыртқа әкелесің оқимын бұны сыртынан оқимын бұл келмей ақ қойсын
қанша уақыт оқисыз
он бес минуттай оқимын
жоқ қанша бір рет оқимын қазір әкелесің жұмыртқаны қазір оқимын

туалетке саласың қабығымен ағызып жібересің сонымен кетеді мойнындағы бәлесі
сосын бұның суретіне екеуіңнің суретін құран кітапқа салып қоясың защита болады
ііі жаңағы екі балгеріміз де екеуміздің тұрмыс құрмағанымыз жайлы ыыы айтқан жоқ мхм
біріншісі байқасаңыздар ақпараттың бәрін өзінен сұрап отыр
қай жерде істейді ііі қандай сол сіздің жаңағы айтқан психологқа көбіне келетін сияқты
сол бір екі түсірген балгермен біз бүкіл балгерлерге бірдей баға бере салған деген дұрыс емес отырған адам ол
ол көшеде отырғандар мен соны сұрағым келіп отыр сол көшеде отырған адамдарға сенуге болады ма
біреуі көшеде олжас ыыы мықты балгер болса енді кез келген адам түсінеді
мықты балгер елдің жолын ашатын болса ол ы көшеде андай бейшара болып отырмайды ғой ол
өзі мықты екені болса мықты екені болса бір ақ ауыз сөз бар ақ ауыз сөз жоқ мен аяқтайыншы мен аяқтайын
бұл жерде ііі жаңағы психолог психолог дейді ііі мен өзім психологпын енді
ііі бұлар ііі сіздің мен мысалы ііі мән беріп қараған адамға мысалы мен ондай ешқандай нем жоқ менің әулиелігім де жоқ ешқандай күшім де жоқ ііі
адам түріне қарасаңыз ол адамда қандай мәселе бар екенін қай жері ауырады екенін ііі ұйқысы қанып жүр ме қанып жүрген жоқ па проблемасы бар ма ол адамның түріне қарасаңыз ақ ол белгілі ол адамдардың
оған ешқандай ол керемет экстрасенс болып жарқұл жұрқыл киініп жаңағы құмалақ шашып оған әулие болып қажеті де жоқ
просто бір нәрсені түсіну керек ііі мысалы көп адамдар түсінбейді
ы адам жеті жыл медицинаны оқиды
анау көшеден бүгін пайда болады ақыл есі дұрыс адам жеті жыл медицинада оқыған адамға барып емделеді
ал жаңағыдай көрінген нәрсеге сенетін адамдар олар соған барады
адамда өзінде і шындап келгенде адамды ешкім емдемейді
адам өзін ғана емдейді өзін өзі емдейді адам
сол сенім пайда болады адамға деген сол сенім арқылы адам емделеді де өзі
жаңа енді бір бір балгеріміз көшеде бір балгеріміз көшеде емес ііі кәдімгі кеңседе қабылдап отыр
нақты бекітілген бағасы бар он бес мың теңге алып келсеңіз сонда емдеп беремін дейді
мен мысалы оған бармас едім нағыз емшілер олар ақша алмайды
сөйлеген сөзі түріне қарасаңыз ол бір ешқандай психолог мырза айттыңыз ғой мысалы үшін
сіз болат аға мысалы
қалай қандай кеңес берер едіңіз
мен мысалы өз басым балгерге бармауға тырысамын
өз басым да ол бармауға тырысамын бірақ мен өзім сөйттім екен деп жұрттың бәрі сондай болу керек деп ойламаймын мхм
мысалы мен талай көргенмін медициналық ауру ешқандай медицина емдей алмайды
қараса түсірсе узи ің де рентгенің де бәрі сап сау көрсетеді бірақ ана адам ауру
ммм бірақ сол адамдар жаңағы сондай тәуіптерге бақсыларға барып емделеді мысалы емделеді иә
ол ақиқат ол ақиқат оның мың миллиондап оған мысалдар келтіруге болады
ал енді ол ақиқатқа қарсы шығып ол өтірік деген адамға мен ешқандай андағы сөзіңді мына қазақта бір нәрсе бар жақсы ұғу керек
бақсы балгер емші оташы деген сөз бар
емші дегенің бақсымен ешбір қатысы жоқ
ол атадан келе жатқан медициналық тұрғыда хабары бар
өсімдік шөптермен адамның биологиясын толық ол бақсы адам емес ол емші адам
дәстүрлі емес медицина деп ол ол бақсы адам емдейді деген сөзді мен тұңғыш рет естіп отырмын
бақсы бақсы бақсы дегенің бақсы деген нәрсе еммен ешбір қатысы жоқ

сосын енді функциялық не андайына қарайық енді
а жаңағы тылсым қандайдың функцияналдық ыыы формалары болады
те есть жаңағы емшілер дегеніміз қазір дәрігерлер ыыы сынықшы оташы костоправ оташы аха
сосын оташы деген бақсымен не қатысы
сол жаңағы сондықтан бақшылар бақсылар бақсы дегеніміз ұмытып кетпеңіздер бақсы дегеніміз ол жын шығарушы
біреу жынданып ауырады соны жынын қамшымен ұрып шығарады
психбольной психбольницада емдейді ғой сол психбольницадағы емдегеннен гөрі мысалы бақсы шығарып береді оның жынын
ол да ем ғой енді вот функцияналдық осындай мәселемен келгендер болды ма
медицина көмектестіңіз еш уақытта ммм
балгерлерге барып емделген адам бізге медицинаға жүгінеді
біз оларды емдеп шығарамыз ғой мысалы үшін соны бұл бұл да еленуі керек қой
сонда қалай ол жоқ енді жаңа гүлзада гүлзат апайымыз айтып отыр медицинада медицина саласында енді соған барып емделдім дейді
көрдік иә бақсылардың өтірік айтатынын ә
бес уақыт намаз оқимын дейді құдайды айтады аузымен
тылсым бір күш
ол өтірікші ғой көрініп тұр ғой ал енді құдайдың айтқанын құранның айтқанын істемейді ғой
құранда айтқан бақсы балгерге сенбе
жоқ енді жаңа ауру ауру дедік енді мынандай жағдай алтына алтын апай кешіріңіз
жаңа ауру дедік енді ажырасып кеткендер отбасылар табыстыру енді ондайда сену ауруға жатады ма оны да емдеу керек пе сонда
медицина қызметкерлеріне және психологтарға барып оқыған білім алған кәдімгі психологияны өткен адамдарға барса болады
оған бақсы балгерлерге міндетті түрде бару емес
ол адамның өзінің психологиясына байланысты екі семьяда ері мен зайыптың ұрсысуы ауру емес пе
көп барады мына күйеуімді өзіме қаратып бер жігітімді өзіме қаратып бер
ы черный магия дейміз айтып отырмын ғой соның барлығы алаяқтар
бұған заң бар
бұларды әкімшілік жазалау керек
ы көшедегі отырғандардың бәрін мынау полиция жазалайды бірақ штраф береді де бұлар қайтадан отырып алады орындарына сұрақ қойылмайатыр да
қалимаш апай м сіз ііі сізге жаңағы сөз жақпай қалды ғой деймін
маған ештеңе жағыватқан жоқ пока
өздері біледі неге шақырды бізді мен уже кеткім сіз осы орайда өзіңіздің пікіріңізді қосып отырсаңыз қалимаш апай менің арқамды көтеріп отыр дұрыс сөз емес
мен олардың жан дүниесін сезіп отырмын әркімнің
сен жақсы баласың мына бала жақсы бала міне жақсы бала әне ару қыз отыр жақсы қыз міне нормально қыз әне апайка отыр нормальный
мыналардан рахмет жаман жаман мені жақсы кісі дегеніңізге рахмет

алланы только айтқан адам ол вообще құдайға сенбейді
неге сенбейді
жалпы медицинада рахмет психологиялық ауытқуы бар деп айтатын еді
өздері біледі зачем бізге біз тыңдай берейік айта берсін айтысқа келген болар
менің де әкем молда болған
елу бес жасқа шейін ыыы бақсы болмаған менің әкем
ы елу бес жасқа шейін өкіметтің қызметін істеген елу алты жастан жетпіс алты жасқа дейін жиырма жыл имам болған менің әкем
иә біздің әкеміз пәни мен діниді қоса сауаттандырып өсірді
сонда менің әкемнің айтатын бір ауыз сөзі бар
мен дейді сендерді әрі пәни әрі діни сауатпен сауаттандырдым дейді
құранды жеті сегіз жастан бізге үйретті
ы намазға жықты оразаға келтірді
сонда айтатын да сендерді мен екі дүниенің ісімен оқуымен біліммен сауаттандырдым
енді жақсы жаманды тану сендердің еншілеріңде дейтін
сонда мен жаңа айтып отырғаным бекер айтып отырғаным жоқ мен әкемнің сөзі
сонда айтатын дүниеде барлық болмыс бар дейді де
жоқ деген нәрсеге сенбеңдер дейді
тылсым атты күш те бар жын да бар шайтан да бар
ал осы әлемде адамзат әлеміне тән тек қана үш түрлі хикмет бар
оның біреуісі жаңағы пайғамбарлар оның орнын ешкім баса алмайды
алланың алдына барғанда ақ жолында ақ ту ұстап тұратын сол кісілер дейді
одан кейін әулие әмбиелер дейді де
ол кісілер көріпкелдер жаңа мысалы жаңбыр жауып ы қар басатынды біледі
елді апаттан құтқарады
келе жатқан пәле қазадан біледі ол кісілер
әмбиелер ол кісілер жаңағы ауру сырқауды келе жатқан бір нәрселерді біледі
мысалы ы абақай шаққан адамдарды абақаймен арбасып оның уытын қайтарады мына әмбиелер
ал одан кейінге бақсы балгерлер дейтін
олар дейді олардың жындары бар бойында дейді
ы иелері бар дейді біреуісінікі таз ие біреуісінікі қытай иә біреуісінікі кәпір ие бірдеме бірдеменің иелер бар дейді де
иә менің әкем айтады
бәріміз сенуге міндетті жоқ жоқ мен бір ауыз сөз айтайын
жоқ жоқ мен ондай емес мен сізге сізге мен
сіз қалай ойлайсыз сурет жын ба

аға мысалы дінде айтады емшілер бақсылар жын сурет жын дейді сендерді жақсылап өсірдім дейді енді талдау құқығы өз еркіңде деді
сенейік сенбейік ол әркімнің өз ісіндегі іс түсінікті
сіз пәлсапа деген сөзді неге өйтіп оскорбить етесіз
пәлсапа деген сөз ол өте жоғары нәрсе діни сауаты бар адамдар бар шығар
ол дінге тиіспей ақ қою керек негізі
жоқ айтқаныңыз дұрыс бірақ біздің еркімізде
халық адасыватыр білесіз бе
сену сенбеу біздің еркімізде ғой қара мен өз басым сенбеймін
білім бергендіктен мен өз ақыл парасатыма сеніп сенбеймін
қандай адам болып шығу менің өз еркімде заңгермін
сіз де заңгер емессіз әдебиетшісіз дұрыс па теохолог емессіз сіз де
ол молдаларда ғана болады заңды оскорбить етпеймін өйтіп жаңа жәния ма сен пәлсапа пәлсапа деп
деген сөздің мағынасын түсінесіз бе бос сөз философияның әуелгі бастауы неге өйтіп айтады
философия айнұр ханым сабыр сақтайық
болат мырза сабыр сақтайық балабек мырза сіз жаңа бір ой қоспақшы болып отырдыңыз
дауысыңыз естілмей жатыр не айтады не айтпақ едіңіз жаңа
жоқ менің айтайын дегенім і бұл жерде мынандай мәселе ғой мынадай нәрсені түсіну керек те біз
әркім өз саласының маманы
иә мысалы жұман аға емші мен психологпін ыыы ана болат аға әдебиетші
ол келіп дінді келіп негізі дұрыс емес ол дінде дінде былай екен менің біз менің біреу мынандай деді
ешкімді кінәламаймын
мен өз басым қазір мына менің сөзім емес
жоқ мен түсініп тұрмын
жоқ сіз айтқанды сіз айттыңыз деп айтып жатырмын мен сіздің сөзіңіз деп сіз жаздыңыз

мен бір ақ нәрсені айтайын
мен ортаға шығайын
осы жерде кім бар жаңағы діндар бар дін біреулер дінді білеміз деватыр біреулер енді бақсы біреулер балгер
маған мен өзім көрмейтін бір нәрсе дәл осы жерден көрсетсінші мен өмір бойы сол кісіге сеніп басымды иіп кетемін
інім мен саған басқа ештеңе керек жоқ маған түсінікті ііі қалимаш апай негізі бақсылық бақсылық дарын
адамға тума келе ме әлде адам бақсы болып кету мүмкін бе
сенбейсің сен өйткені себебі баяғыда өйткені пайғамбарымызға нелер келген
маған керемет көрсетсең мен сенемін деп
пайғамбарымыз жоқ тыңдашы аяғына тыңдашы аяғына дейін тыңдашы
айды екі бөліп көрсеткен бәрібір сенбеген
ол сенбейтін адам айды екі бөлсе де сенбейді
мен сенемін айыңды екі бөл ал күніңді мына батыстан шығаршы сенемін мен
сол кісіге сенемін бақсы мен
ол сол сөйтіп сенбеген сол сияқты ол сен
маған көрсетпесең бос сөзге сене алмаймын оларда сөйтіп айтқан маған көрсет сол кезде сенемін нағыз нағыз бақсылар аз
арнамызда қысқа жарнамалық үзіліс
бізде бақсы балгерлерге қатысты тақырыбымыз өте қызу талқыланып жатыр арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз бақсы балгерлер төңірегінде әңгіме қозғап жатырмыз
салтанат ханым сіз бізге бір ііі затты көрсетеміз деп айттыңыз ол не зат
мен осы өзім қазақстан халық қауым ыыы халық емшілер қауымдастығының емшісімін
осы мінекей астана қаласында үш жылдан бері адам емдеп келатырмын
мен де мысалы халифа апайды манадан бері айтылып қалимаш апайды бірінші рет көруім
бірақ мен бұл кісінің атын мен естіп жүрмін
мана көрген кезде осы жерде мына кісіні сыртынан көрген бетте денемнен мұздай бір жел соғып сөйтіп өтті
мына кісіні сыртынан көріп тұрмын әлі былай көріп тұрған жоқпын ойладым мына кісі арқасы бар адам екен ғой деп
бүйтіп бұл кісі бұрылған кезде сол кезде ммм атын естіген кезде таңғалдым апай сіздің атыңызды естіп жүрмін мен деп
бірақ енді таныс емеспін ешқандай менің бұл кісіге деген қорғауға не деген ешқандай нем жоқ
ойламаңыздар что бұл кісіне мен танымаймын не етпеймін
емші ретінде айтарым сіздерге
мен мысалы өзім емші болғаннан бері бізде мысалы оценкада
арнайы емші бойымызда емшілік қасиет бар ма жоқ па
бойымыздағы энергетика адам емдейтін биотогіміз қандай деңгейде
сондай арнайы аппаратуралар бар тексеретін
әрбір емшінің өзінің қасиеті қандай
диапазонға қандай емге жететіні
соның ішінде мен ііі қазақстанның халық емшісімін биоэнергетикпін бұл не деген сөз мен биотокпен емдеймін деген сөз
сосын жаңағы бізде мына баланың айту бұл баланың да айтуының сөзінің жаны бар
біз мысалға профильмен бөлінеміз
әр емшінің өзінің емдейтін өзінің арнайы мысалға жаңа дәрігерлердің ішіндегі бөлініс сияқты ғой педиатр терапевт деген сияқты сіздерде де иә иә иә
мысалға мен функционалды ы мысалға расстройства внутренних органов емдеймін ішкі құрылыстарды иә нервная система кәдімгі бөлінген
сосын биоэнергетикпін жаңа биотокпен емдеймін
сосын мен өзім намазханмын
осы иншалла осы ііі бес мезгіл намазымды оқимын
құран аяттармен ғана дем саламын ешқандай жаңағындай ыыы көріпкел емеспін балгер емеспін бақсы емеспін
құран аяттарын оқимын
біріншіден мына бала мысалы псориаз ауруым бар мен айтамын жүрегіңде ниет болса бірінші аллаға сеніп келерсің алла шипаңды бере көр деп
сосын сен маған келесің келгеннен кейін мен саған құран аяттарын оқимын дем саламын
сосын сен соны жаңағы содан кейін шипа беруші бір алла шатастырмаңдар
өйткені біз бұл жерде жүргенде бізге алла тағала қасиетті берді ме
бұл қасиетпен мысалға біз сылап былай сипап та алла шипа беремін десе шипа береді
маған қазақстанның түпкір түпкірінен көп келеді адамдар
сол кезде мысалға айтыватырсыздар ы медицина емдейді деп әрине мен медицинаға ешқандай да ыыы қарым қарсылығым жоқ
медицина емдеп шығарса қуаныштымыз мысалға
енді көбінесе кейбір адамдар ауырады ауырған кезде медицина оларды зерттейді бармаған жерлері болмайды
ешқандай медицина жағынан ешқандай отклонение көрсетпейді
сол кезде олар амалсыздан жаңағындай емшілерді іздей бастайды аллаға сыйынып иә
сол кезде маған келген кезде
ол емшіге өзі сіз емшісіз бе бақсысыз ба емшімін
і онда емшіге емші екеніңіз рас бақсыға сенесіз бе сенбейсіз бе
ой бүгінгі тақырып осы ғой
өзі жауап береді ғой тұра тұрыңыз аға қазір мен сіздің ол сұрағыңызға да жауап беремін
мінекей қараңыз мен мына осы астанада емшілердің ішінен енді мен өтірік айтпай ақ қояйын біз санаулы емшіміз
мен барған кезде ішінде врачтар таңғалады
сіздер бізге мен ол бір тиын да пайда таппаймын ол кісілерден
неге сонда мысалға мына әр адамның өзінің аурасы болады
бұл жеті қабаттан тұрады
мысалы жеті деген сан қасиетті сан ғой
мысалға сонда адамның аурасы тұрады
сол аурасынан біз мысалы кіріп келген бетте біз көріп отырамыз кімнің аурасының қандай екенін
ммм мысалға енді ол алланың берген қасиеті шығар
сонда плазмаграфия деген бар
міне мына мысалы маған келген адам бойында дуасы бар адам мысалға
мені қараңыз иә аурасы бұзылған иә аурасы бұзылған
мынау ол былай болу керек мынау дөп дөңгелек болып тұру керек мына волосинка болып
мынау уже міне көздеген мынау міне көрдіңіз бе мұны энергетические укусы дейді
энергетический пробой дейді орысша айтқан кезде мінекей көрдіңіз бе мынау бұзылған
ммм осыны мысалғы жаңа біз емдеген кезде енді мен құран аяттарын салып қана емдеймін басқа ешқандай не тәсілдер қолданбаймын
өзім аллаға сенемін алладан шипа сұраймын намаз оқыған сайын дұға етемін тілек етемін
мысалға мына сол кезде артынан барған кезде мынаның бәрі жақсарып шығады мысалы
міне адамдар әр адамның өзінің әр адамның өзінің аурасы бар дейді
кешіріңіз сіз ііі сіз менің аурамды алып қарап бере аласыз ба
сенің аураңды ма енді әрине мен сенің аураңды көріп отырмын
мына көз тию туралы
бұл дәл осы көз тию білмейтін адамдарға жаңалық шығар бұл ыыы африкада йоханнесбург қаласында психологтар ассоциациясы бар
сол психологтарда солар бірінші рет осы аппаратты ойлап тауып осы нәрселерді жасап жатқан солар мхм
ең бірінші жаңалық ашып мына аураның мына көз тигенде энергияны қалай бұзады оны интернетте бұл суреттер интернетте де жүр бұл жаңалық емес
просто халықты не қылмауымыз керек те біз йоханнесбург қаласында психологтар
көз жоқ деп отырсыздар
көз жоқ деп тұрған жоқпыз көз де ол африканың психологтары көрсетеді осы қалай сізге көз қалай аураңызды бұзады
кімнің энергиясы сіздің аураңызды қалай бұзады сол қалай бұзылғанын сол нәрсені көрсетеді
мен бұл жерде бар ғой мен реклама жасайын деп отырған жоқпын я в рекламе не нуждаюсь
жаңалық көріп қалуы мүмкін де
ал мен өзім мысалға мен өзім намазхан болғаннан кейін айтады ғой
мысалғы бақсы балгерлерге сенбе дейді мен өзім бақсы балгерлерге мысалы бақсы балгерлерге сенбе дейді құмалақ салғызба дейді
мысалы қырық күн оқыған намазың қабыл болмайды дейді иә құмалақ салғызбаймын жаңағындай көріпкелдікпен айналыспаймын мен өзіме ғана жауап беремін бұл жерде
басқа да рахмет
бағдарламамызды мен бе бағдарламамызды осы жерден түйіндесек біздің уақытымыз өкінішке орай шектеулі
біз осылай дауласа берсек і кете береміз
нұрхан әже сіз бір түйінді ой айтыңызшы
біраз кісілердің пікірін байқап отырмын
і баяғыда айтатын бақсыға барсаң ба бақтыр дейді ііі тәуіпке барсаң қақтыр дейді деп
енді бақсыға бір нәрсе сұрасаң ы босағаңда бір қара бақыр жатса ооо түйедей алтын жатыр деп айтады деп
сол сияқты енді әркімнің өзінің ой өрісі бар әркімнің көзі ашық
ыыы тәуіп бола ма бақсы болады ма жоқ еее жаңағы емші болады ма әлде дәрігер болады ма алла тағала берген ауруынан шағылып әйтеуір тәуір қылсын
бірақ та жаңа көшеде отырып қаншама әңгіме айтып отырған өз көздеріңізбен көріп отырсыздар
талай адамның бәрін сан соқтырыватқаны бар
енді дәл осындай бір мезетте бір әдейі мен де бір ііі бір шал екеуміз барғанымызда
намаз оқитын біздерді жаңағы бетіне қарап тұрып шалға сен өміріңде намаз сәждеге басың тимепті ғой деп соғып жатыр
сол сияқты бағанағы айтқан суреттеріңе сен қапаланбай ақ қой қарағым
осындай айтып сырт жұртты адастыратын ііі кісілерден сақтасын
енді өзін өзін қатты дәріптеп мен осындаймын мен мындаймын мен оны адамдарды өйтіп жібере аламын бүйтіп жібере аламын деген ол алланың қолындағы нәрсе
одан адаспасын ешкім
көз тисе өзің ақ өзің сипала
алла тағала өзі сенің денсаулығыңды жақсылыққа бастайды
адаспаңдаршы жастар
бақсы менен балгерге бару бармау әркімнің өз таңдауы әрине
бірақ бар сырыңды ақтарып алданып қалмау жағын да ұмытпаған жөн
қайткенмен де барлығымыз да пендеміз ғой
аман сау болыңыздар